السيارة تحتوي على مكونات أساسية، مثل المحرك اللي يعطيها القوة، والهيكل اللي يحمي <hesitation> باقي أجزاءه، ويحمي الركاب، وعندها <hesitation> بعض العجلات اللي تساعد السيارة تتحرك، والنظام الكهربائي اللي يشتغل، ويشغل الأنوار، والمكيف، والراديو ،وكمان في نظام المكابح اللي يوقف السيارة، ونظام التعليق عشان يضمن الراحة أثناء القيادة.